जर्मनी एक असो देश छे, अदुनिक हत्यार भी बड़ा बड़ा, उनका पास पैसो भी बहुत है, क्यों? हत्यार असा बने लिया नहीं, कि कोई भी अगर देश लड़ायेगा। तो चलो उनका ने पास जाने, अपना हत्यारीज खरदने पड़ा, कि सभी भारत नहीं कि कितर हत्यार <hesitation> खरिदे। आज उनका ने से, ते दो-चार देश असा छे, कि हर बार हत्यार बनाओं, जो भ अच्छा-अच्छा भावं बेचे, आपनके भी लेना पड़ा, कि फिर सब लेत था।